﻿Naaba nintekyereza nti nebintu bingi ebi oyine kuba noyega aha muntu katugire nka waaba noza kutaasya, nebintu bingi ebi ntakubaasa kumarayo kwonka ebimwe nabimwe kushanga nti twagamba twagamba ahabyomubicweeka ebi tukubeeramu, waaba noyenda tutasya omwishiki oyine kumanya family yeeye nibeetwaaza bata, <hesitation> enyetwaaza, oku bakweetwaaza ahabantu abandi then twaaza ahari, twagaruka ahari nkomubyobushaho, nebintu bingi ebi oyine kuba nomanya, oyine kumanya oburwiire, ayine burwiire bwoona, <hesitation> nazaara, like nebintu bingi ebi oyine kuba nomanya, kushanga ni tayine burwiire, <hesitation> nazaara, nebintu bingi munonga munonga.